يعتمد على نوع الصديق اذا صديقي جان عنده وياي اجتماع كلش مهم فاني راح التزم بمواعيدي و اكون هناك حسب الموعد و يمكن اكون يمكن اكون ابكر من الموعد بس اذا صديقي جنا رايدين او صديقتي نتشاور و نطلع بموعد عادي فأتأخر.